العطلة المثالية بالنسبة إلي هي عطلة يوم الجمعة - لان يوم الجمعة هو مخصص الراحة ، تفاصيل يوم الجمعة تختلف عندي عن باقي الايام ، ومتعود دائما انه عطلة يوم الجمعة تكون هي المتنفس ، اطلع سفرات جمعة العائلة